මම වඩාත්ම කැමති අසූව දශකයේ සංගීතය රස විඳින්න ද අද කාලෙ සංගීතය රස විඳින්න ද කියන එකට ඇත්තටම කෙටිම පිළිතුර තමයි මම ඒ කාල දෙකේම සංගීතය රස විඳින්න කැමතියි කියන එක. මොකද මම <hesitation> සංගීතය එහෙම නැත්තම් ගීතයක් රස විදිද්දී ප්‍රධානතවම ඒකෙ බලන්නෙ <hesitation> ඒකෙ <hesitation> පදරචනය කොහොමද සංගීතය කොහොමද ඒක <hesitation> අපිට හොඳ රසවින්දනයක් ගේනවද කියන එක. එතකොට මේ කාල දෙකේම බිහිවෙච්ච <hesitation> ගීත තියෙනව අපගේ <hesitation> හදවතට ඉතාමත්ම දැනෙන <hesitation> හොඳ <hesitation> පද රචනයක් තියෙන හොඳ තනුවක් තියෙන ගීත. ඉතින් එහෙම බලද්දි අපිට එක කාලෙකම ගීත විතරක් හොඳයි කියන්න බැහැ. නමුත් විශේෂෙන්ම වර්තමානෙ ගත්තහම අපි දකිනව කිසිම අර්ථයක් නැති වචන දාලා <hesitation> ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙන්න විතරක් ගීත හදනවා. සංගීත නිර්මාණය කරනවා. එහෙම බැලුහම අසූව දශකයේ හැම ගීතයකම වගේ හොඳ අර්ථයක් තියෙනවා <hesitation> හොද <hesitation> උසස් සංගීතයක් යොදලා තියෙනවා. එහෙම ගුණාත්මක බවින් වැඩි ඒවා ගත්තොත් ඇත්තටම අසූව දශකයේ සංගීතය කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් මම අර කියපු කාරණා සැලකිල්ලට අරගෙන පද රචනය සංගීතය ඒ වගේම ගායකයගේ කටහඬ ඒවා සලකලා බලලා <hesitation> මම සමහර වෙලාවල් වලට ඔය දෙකෙන් <hesitation> දෙකටම කැමති වෙන අවස්ථා තියෙනවා.